اليوم المثالي البارفي كيما نقولو، هو أني نوض الصباح شوية بكري، ن-نروح <hesitation> نخرج، نروح نحوس لبلاصة كنت متمني نروحلها، ومن بعد في الغدا نأكل في أحسن <hesitation> مطعم وفي القايلة نروح نعوم في البحر، والعشية نروح ن-نحوس في بلاصة <hesitation> تعود خضرة ياسر، فيها الشجر والغابات، وفي الليل نتعشى في احسن ريستورن وخداخر.